تاسې په مخکې لوست کې د ګرځندویي او د هغې د اقتصادي اهميت په اړه معلومات ترلاسه کړل.

وخت د سرو زرو په څیر دی که په سمه توګه ترې ګټه وانخلې بيرته نه راګرځي

خپلې ژبې ته له دې خاطره کار کومه تر څو زموږ ژبه هم لکه نورې ژبې په هر ډکه کې د هرې خوا باید غني وي، لکه څنګه چې موږ انګلیسي ژبه وینو، عربي ژبه وینو، فارسي ژبه وینو او داسې نورې ژبې وینو، چې په تکنالوژي په هره برخه کې د انټرنيټ په هره برخه کې ډیرې ستنې او قوي سرچینې لري، نو ،زموږ ژبه به هم باید داسې وکارول شي چې تر ډېره حده په هر څه کې باید دا مدغمه وي، یعنې ګډه وي، نو زه خو غواړم چې خپلې ژبې ته کار وکړمه؛ مثلا که مخنکنیو ترانسلیتونو کې مو کتلي وي ګوګل ترانسلیت کې بیا پښتو ډېره غلطه ژباړلې نو له دې خاطره هم غواړم چې خپلې ژبې ته کار وکړم، ترڅو یو څوک وغواړي یو بل متن پښتو ته وژباړي باید ډېر ښه وژباړل شي، نو هدف مې دغه دی چې خپله ژبه قوي کړم.